बोरियत शब्द को अर्थ होवे की अपन कई कई चीज से परेशान हो गया अपन नव बोर हो गया। जनी चीज में अपनी रुचि नि रेवे अपन उ चीज में अरुचि उत्पन हो जावे उन्ई ये ही बोरियत के वे। जसा अपन गणित हिंदी पड़ रिया उस में तो घना मजा आ रिया। पर अंग्रेजी पढ़ बा में नव बोर हो गया ऊनी ए बोरियत के वे। जी चीज़ में आलस आ रिया और बोरिंग हो रिया उसे ही बोरियत कहेव है।